Qalengo vavat ngu manatam ba qalengo ba, ba ngari saqe votuququs. Ngua ruqum. Qalengo utkuk berak anas ut mas ba vasat, ngua met samat lekti ngua ror gu bul, ngua nor gu bul ba vasat. Ninamak ngua mas namat gu pelerini ba vasat nakt ngua met ngu raon. Ngu man gal ama lavo. Ngu tilak ba ngua man gal ama lavo dap kaliut ut muqun. Uri san, uri tsup, nop. Kaluturi bungbung mavangam nakop qoir uri tak pat gorong. Kalut nokop. Meda uri raon mavangam nguna ma lavo. Kiri ngu ruqum pat duququs osni da ngu wok nanga latini vavato osni da nakop nguas ba vasat da ngua tilak ba ngua tilak, ba ngua tilak ba ngua tilak baa-ba nop memar iva ngu pasim time mavangam qaliut nokop money ama arot. Kalut uri bungbung ba bosi varasmat mavangam meda ngua ret savavat, memar iva ngua savavat da ma morka me qunung, morka me qunung das meman qoir nguna rak pat goni, nop osni da memar iva ngua ret samat lekti ba ngu ror gu bu. Nak osi da ngu vinam qalut uri bungbung money ama rot ba, ba osni dop ngu vinam di nakop ngu vinam savavat nakop kiri bama yanga ngaran sava rango ma les <hesitation> da nakop ngu manatam ba da veram na gua morta nakop qari ba ri monak. Ti monak ba vasat ba nguas ba gualaki osni da memar ngu manatam napangang dap osni da nakop ngu raon na pa ngang ba ba, ba qalut Dap osni dinak me ngu ruqum doqori vatduququs, nguruqum pat duququs nguas ba gu qarot savat gu ilak qit nokop. Uri raon mavangam nguan ma lavo, uret ba samar aom ama varam nokop, uret ba set e Gaulim inak ta mena ba set e dava, inak uret ba nokop simena somar ak a banis da qalut ut muqun nokop. aivaras kar kos, savavat nokop ba uran galamga vavat do qalut ut muqun nakop, uri san, uri tsup, kalut, osni da meda qalut ba, ba anigi qi valang ut. Osni da utet uri so, osni di nakop kalut utas kalut mak nakop Kalut pavot gal ak ura roqa utualat ba, ba nakop anga lavoka qaru asnang uri wok toqorka dinokop utet toqori, Uri wok nanga latini berakaung ba, ba sabangbang, da qari varasvaras mat na ut baso qori sagak, sagak ka tet sava ara vat ara mota aravat Qari qopsa ainge memar ingia ngias nagal gia mota inak toqorko qari bop ngi rak sranga pelerini nak kri ba qoir <hesitation> do savat ngia rekt. Memar iva ngi manatam inak saqias i roqorko savat ngia rekt memar angat mas vavat pama kukpamgi qari qoir, qoir gia nga mota ramu gia ngat mas. Mara qari ba ramu giang nga pelet da ngias namat gi pelet ba, ba qoir tamu gia nga pelet dopsa einge ngi monak berak anas, ngias ba gia laki savar ekt ama bangagi. Bosi nani ange va ngia tilak inak nani ange ngi manatam inak toqorko. Aingo da roqori. Aingo da roqori qari va nguruqum ba nguat tilak, nguruqum inak nguruqum ba vasat da ngu as namat gu pelet vasat, ngua ret samat lekti, ngu ror gu bul ninamak ba ngu rak, rak nga seke qunung ba vasat. Dangdang da ngural gua sin-gi nga na gu uratki da ngua ret savar alat nakop nani at mes kosi namak ba sare sa vavat. Kaliut, kaliut vasaqi nani ama bangagi. Qalut uri tukmu nagirong, ama mung savavat, ma mung ma rale uri quk Nguat tram ngu quk ama rale, ngua tram ngu nam nani amung. Meda nguruqum ba duququs da ngua rakt giam namet ama vatka. Ngua rakt giam namet ura vat, vasat nokop. Ngu ral ama uratki da ngua ret savar alat nani atmas inamak berak gua mota bari monak dap ngua ret samat lekti ngu ror. Ngu ror gu bul inamak ba sa vone savavat. Savavat toqori <hesitation> Savavat di naksa devaram na gua mota va rimonak, utas ba vasat, Napa ngang doqori dime da ngia tram ama bangagi da berak aut ivuri manatam. Qoir mani vama ilak nge mavangam nakop bangagi da berak aut. Uri restim ut body, qalut nakop ama kalut ba, ba uri manatam Ma iarka me qunung, nani ak ama iarka ma qunung, saqi uri manatam. Qari uri manatam ba, ba suk mat nge da qoir ngia tram i roqorko. Ngi sarman savaranas kri ngari saqe navarange a da sa ngia tram saqi roqori dasi memar ingu wok nagi alatini si nguruqum, inak osni dime va nguruqum, ngu ral ama bair du ngu bair. Ngu bair nani ama galip inak ama kaukau inak osni da ngu ral ama sin-gi ba ngua raktom. Osni da ngu ral agini. Ngu ral anga uratki da ngu ton me lamas, urit koes ama lamas ura raktam brama kakao nga rarem, bama lamas angrarem. Kri ngi ruqum pat duququs et bas ngi wok nanga ma lat kia nga. Ama morka me qunung dinak memar iva ngi raon samat lekti inak ngi raon navaramgi, inak ngi raun sagal gianga rovek da qaleng ngan ngani bungbung navaram ama arot rorort. Inal ngani bungbung bak angana roqa avat. Qari ba nga dan galam na qo dop qale ngani. Ngia tram bat sasi sa bangbang meda sabangang doqori ngia tualat. Mada sabangang ngi memar, memar ngia ran, da qori memar iva qalaktam kri ngia daktam sa guam ba qalak tabam. Ngi vinam iva ngia rudam bat toqori memar i maniqunung ba ngia ruda bat mak toqorko. Basi sabangang da ngia tram i sabangang dama banagi si ngi vinam inamak <noise> ngani vinam na varalat ba savuk savavat nga detk samat lekti, ngani tor ngani qumar vagirong inamak ngani monak berak anas, ngu monak berak anas, ngu tukmu namas kri iva saqias ngu manatam naniak ke qunung duququ, siqari nani agirong. sabangang doqori uri vinam ba nop ngi ror, ngias, nani ange ngi manatam da ngi manatam nani ange raun ngia tilak na pa ngang nani gianga rovek. Meda ngua tet ba ngu nam nani gua rovek napangang da qalut. Ut muqun mani ama arot nokop uri bungbung sake yagon. Ma kar kana nga tet klam ut. Kalut nakop. Gua rovek kalut, meda ba nokop, kalut ba, ba nakop ura roqa quruqum roqorko da uret savavat uri nekt anga cavam. A dinokop utet toqori nokop utet samuk savar ura roqa avat dinak sa uri nekt ama cavam ba binak toqorko. Uri raon, uri nekt uri nekt nako, uri tal tekt. Uri tal ama rangam, ba uri nekt, uri raon nokop vavat do roqori. Aingo da vavat nguat tram nguatat nara gua mota, ngua tram ngutak parirong davek ngu tak prirong ama latirong. Meda ngua raktam, meda ngua tualat, agirong, meda nguquk ba rorko ngu monak, qari be nan yuktam baraqi inak e mem, gua rakt yuktam baraqa nak memar i ngumonak kri qalera qo. Are ramet saqo aingo ngu monak nak kri mari qale gu nan dap ut met sapkos naki qi monak berak aut, utan ba utas. Meda ma ulaqi ama qarotki nak kia tan mura varam. Urit motnana, urit palang mat nana. Nama ravek nak, urit mota nana nagirong ama mungap, mar uran gal morka inak ura aka, uri naqa samak. Dorgri yare muravaram meda qoir anga ban-ga mamor ba rorko. Kalut nokop mamar apki qaliut da mamar qor mani va urit mot nana ba rorko. Soqop ap da me dut nari medi rit mot nana dopki aiyut te ma ruravaram. Aingo ngana gua mota ba gua rakt pek da gua matpek kalut dama maras parut. Koir agini nga man brut ba rorko. Uranga ban-ga qaman brut. Kalut dap kalut Takpone. Kalut pat Takpone a ratk. Kanaqot parut. Toqon-gri, aingo da qalengo, dap kalengo da mamar iva rat prango rorko qoir koni nga man brango. Qoir koni nga, rorkri ama marki ama eram-gi yaman barango da qoir. Ki qalengo da meda ngua tugusnang savat ut mem. Ura yarka me da qat naqot parut. Karer nane yut. <noise> Aingo da qari vavat da roqori. Nguat tram. Nguat tram galengo vavar doqari qalengo vavat da ngua tat na gua mota. Va ngua tualat. Qari ba basi qari ba ngu raon, qari ba ngua rilak ba ngua ran ktia re gua rovek da ngi raram isi roqote dasi ngua man galam da roqori da ngi raram doqote ama bangagi dasi ama bangagi yatu ngo vavat, nguat tas, ngu manatam. Duququ ngu tuqum, ngu tuqun memar iva ngua ret savaralat inak ngu raon da mono. Inak ngua ret nakop ror gu bul. Ngu ror gu bul nakop kalengo vavat. Ngu man atam. Utualat, ura ralkgam ba rorko roqori nakap ama mar. Kia re vavat da roqori nokop ut naqot paranas. Kri ba ngia ret soqop nge ngia ret, da ngia tram ama ban-ga qaran barange dap kri ba qalenge mak nokop kalenge dalek, kalange vavot nokop. Ngiat naqot paranas ngia tilak toqorko roqorko. I doqopki memar ive qalenge mak do qoir mani va nga morka anga ban-ga qaran barange, inak toqorko. Dap kri ba ngia tram ingia ret nagal gia mota ba ngia ret ngi wok nanga ban-ga vat koseri da ngi naram va ngia wok nama ban-ga roqori da ngi raram ivama lameqa qa sangar ange, inak tirap parange sasi dap kkoir utram. Kalenge vavat. Ngi tak pari rong ba vat. Ngo da ngua tram ga lengo. Ngu tak pari rong bavat. Koir ngua tram ngut pok nanga ban-ga savat gua rovek inak toqorko. Qalengo qoki manadin barango vavat doqopki qalengo vavat. Aingo diama manadidam sar ham ga nango. Nguat tram ngua tualat, nguat tram ngu tak prirong ba agirong. Kri mem ngiat naqot samuk sap ngiat naqot ma ngo.